Miin kam mi suɓii doggudu, ndikka to mi wurtake mi dimmbay ɓanndu am mi dogga. Ngam kulle kam kala dimmbuk- dimmbuki ɓanndu ɗum cemmbiɗɗum ɗum daraja nafoojum ɓanndu e gaɓaaje ɓalndu, e gaɓaale ɓanndu pat naa bana doggudu.